kuniga kamida ikki marta ikki daqiqa davomida yumshoq tish cho'tkasi bilan yuvib, old, orqa va tish orasidagi joylarni yaxshilab tozalang. Tish ipidan foydalanib, tishlar orasidagi qoldiqlarni ham olib tashlash kerak.